No mbô karaza raha mañitra eo aloha no zakaiko. Da maro avao ny haiko satria za koa mbô olo mba mahandro avao, koa tsy mitavandra ampela mba mahandro. Da ny ampiasaiko amy ny nahandro se no fa za mahandro laoky. Da mampiasa raha zaho voalohañy aloha tsy hadiñoko ny tongolo. Tongolo io ha mañasoa laoky io. Mañaraky zay mampiasa raha koa zaho asiako tongolo gasy àby amizay. Da mañitsy mariña mañaraky tongolo gasy ny haiko ankoatr'izay koa <hesitation> sakaviro. Sakaviro miaraky tongolo gasy no aharo da teña soa izy io, asiako raha iaby per- persily a- paprika. I- inoña àby izy àby iñy? Ah- araha mariña koa tsy adiño koa a poavra iñy koa da teña mahasoa laoky tokoa iñy.